आरि एक अइसन यंत्र होला जेकरे द्वारा पेड़ के कतल जाला और ओकर कई छोट छोट टुकड़ा कइल जाला। आज तक हम तीन प्रकार के आरि देखले बानी जेमे से दू हाथे से इस्तेमाल करे वाला होला <noise> जेकर एक सीरा पे हैंडल लागल होला। और एक माने ओकर पकड़ी के लकड़ी के ऊपर रगड़ेला जेमे दांतदार नुकीला लोहा लागल रहेला। जइ से लकड़ी धीरे-धीरे कइ के काटी जाले और दुसर हाथे से इस्तेमाल करे वाले आरि में दू हैंडल लागल रहेला जेमे दू ओर दू माने बइठी के <hesitation> आरि के पेड़ <hesitation> के तना पे राखी के आगे पीछे करेले। जइसे लकड़ी काटी के टुकड़ा में बटी जाला और तीसरे उ होला जौन आ मोटर से चलेला जेमे माने के खाली ओकर पकड़ेके होला और ओकर आगे पीछे हिलाएले के कोनो जरूरत नहीं होला। उ मोटर से खुद बखुद चले लागेला और पेड़ के काटी देला।